Ny fomba mahomby ahaizan'ny zaza ny sakafo maromaro voalohany aloha; ampahafantariny azy, ohatra hoe: rehefa mihinana raha araiky, itô katakata e! ohatra izy koa fa mihinana paoma, <hesitation> ambara azy itô paoma e! ohatra hoe mihinana pasteky itô ny atao hoe pasteky e! asa ohatra hoe mihinana tsirebiky, itô ny atao hoe tsirebiky e! karanzany.